Isa sivy ndraiky zen̈y <hesitation> an̈aty jerinakà vônaloan̈y zen̈y kô fa manisa an̈ao mandeha tsy aroeraoe misy raiky ambin̈y fo zen̈y faha sivy nany in̈y. De midika zen̈y an̈aty jerinakà vônaloan̈y zen̈y tsy fahafenoan̈a ka.